Niŋ miŋ ko i ye ninsoo niŋ, ninsoo ka a maario suutee le, ninsoo ka a maaro suutee le, baa ka a maario suutee le, ninsoo, ye a loŋ, ninsoo daafeŋo komi ate, a ye senboo soto le, a manakuŋo maŋ sooneyaa. Bari a maario ka a sabu le fo moolu ka a manakuŋ. parisiko a ka a maario suutee le. A ye wo suutee le. Parisiko topotooroo le be a niŋ wo teema. Wo ka topotooroo miŋ ke a saayiŋ niŋ ate ye wo suutee, a la hakkiloo ka taa wo le kaŋ. i se a je sonta wo la. Ninsoo, i taa teŋ ninsoo miŋ i lafita wo sanba la, dookuo loŋ. Bari niŋ a maario be looriŋ, a mutoo be sooneyaa la le. Hanniŋ a la saayaa le bi jee. I se a je i ye naa i ye ninsoo saŋ kooree to, niŋ i ko i be a muta la i ye ke i ye dookuo ti, a maario ye naa, a ye juloo bula a la, i ye a muta, a ye a tara maakaŋo maŋ wara. Baa fanaŋ wo ňoŋ. A ka a maario suutee le. Soko i ka bo naŋ saatee kono i ye i la baa tara dulaa to, i ye a kili, i ye kuma a ma reki a ye bula i nooma, fo i la suo kono. Fo amaŋ i suutee? Moo jamaa le tanbita jee mee, a maŋ bula wolu noma. Wo daafeŋolu bi jee le minnu ka i maario suutee. Bari i maario wo le be a ke la i ye a suutee. Niŋ i ye i daa ke i la bula feŋolu to, taŋ ko i hakkiloo be i kaŋ, i ka i la hakkoo dii i la doroŋ, i be i suutee la le. Beeyaŋo, beeyaŋo, a ka a maario suutee, a ka soŋ a maario le la. Koni, moo le ka a tinna beeyaŋo ka a suutee. Beeyaŋo maŋ i miira hakkili feŋ kaŋ a maŋ wo soto, bari bituŋo. i ka muŋ ke a ye a ye wo loŋ ne,, a ye wo loŋ ne.